Kui'i i'ia ku naranja ku mandarina ku limon kima jiiña ku kui'i i'ia te ñaa va'ayu naranja ko mandarina ja kajndo maá ja kuja kajndo ko ja ku limón ja ña'a xi nde'e i'ia kodejadi ndiute limon ja ndeé vaá ja ko'ondo ndee va'a xi xindeena'axi ja kaayuundo ja jiaa xiindeena'a te ñaaiio va'a ja xe'e kue'e ja ku kuuyi'iki kuuñundo tniuu na ko'ondo tandiute i'ia jiaa.